Ada'a ya'apë ya'apë jue da ya'a este jue na'ak mas ya'yëpë yë yë o'omÿ nyakunepëyam, mëdë nëkyukatsëyam jadun na'ak dun ya'yëkë y jadun ech ijtyë dun ëyë'epë mëdë o'omÿ kunepëbë jadun dun nyaguyëgëkë në'ë ko'o nak dun këxë tyam myanaynë nëko'okna'a xëdënë yeka'anyë jadun dun banëkxëpë nyakyunepëyam dun ma'yëkëp pues jadun dun.